अपनों काजे मैशिरोंनों रानानों है। तीपे हेल तीनों मैशिरों काजे दुही लेने। उते काई तीनों काजे मेदे मा काई लपेट देने, उते काई। तीनों काजे काई असा तेल पर तुडाए देने। उते उते उपर गज़ा कुर्कुर रहने अंदर गज़ा नरम नरम रहे। दीना भी चटनी साथ आपनों तीनों गज़ा खास हूँ ती वारत लागसे।